אקטאר שי שיא ט’ריף שפתו פ ז’עמה פ ח’ייאתי עלא אלאתלאק הוא וחד אלמרה כנא ח’אדרין לוחד אלערס, וחד אלר’ג’ל כ’באר כישתח מסיקין תמאק תח’מס כתר מן אלק’יאס, בדא כישתח ו ינק’ז ו יתיר ליה אלבלגה דיאלו, ת’ארת ליה ווסט אלאנס, אלטבסיל לי פיה אלח’לוויאת תמאק, ו כולי ש’י בדא, ח’תא הוא בדא כיד’ח’כ’ ו כמל אלרקס דיאלו, מא, מא ווקפש.